gott kvöld tónlistarhátíðin heima var haldin í fimmta sinn á síðasta vetrardag en þar breytast heimili Hafnfirðinga fyrir þrautreynda poppara á borð við Valgeir Guðjónsson og Bjartmar Guðlaugsson í bland við yngri tónlistarmenn eins og

og þar alveg frá því að ég var fimmtán ára já að spila á tónlistarhátíð eins og þessari þar sem þú ert bara inni á gafli hjá fólki þetta er æði sko bara svona heimilislegt og akkúrat eins og ég vil hafa það í rauninni

og gaman finnst þér tónlistin þín eiga vel við í þessum aðstæðum ég meina ef hún á ekki vel við þá bara færum við hana í þann stíl sem hún á vel

gerðum prógram sem

frá hljómsveitinni þú ert með tvo sterka undirleikara já hef spilað með þeim alveg við höfum alltaf spilað svona djass og svona þetta eru hæfileikaríkir strákar

svona hér og þar eins og Gabríel á píanóinu líka þeir eru mjög hæfileikaríkir strákar

að spila með mér hérna undir hvaða áhrifum ertu helst hver er þín

djassinn og svona gamla

þetta þessar stóru konur

jæja Raggi þú ert einn af gestgjöfum hér á heima í ár hvernig er að fá svona fullt af fólki inn á gafl hjá sér hlustað á fallega tónlist og gefið fólki bjór og mat hún er sko

skilar sér í hljómburði en þú sjálfur nærðu að sjá einhverja aðra tónleika en þá sem eru hér heima hjá þér ég ætla að reyna að ná Valgeiri hérna hinu megin við götuna núna það er alltaf mest gaman að spila fyrir fáa af því að þegar fjölgar það er ekkert leiðinlegt en það er sem sagt svona nándin sem fáir búa til hún er öðruvísi en margra nánd

þér einhvern veginn öðruvísi eða tónlistina öðruvísi fyrir svona minni hópa ekki í sjálfu sér nema stundum ef hóparnir stækka þá fer maður kannski að taka aðeins meira á sem er ekki alltaf til bóta þú hefur opnað húsið þitt frá upphafi þessarar tónlistarhátíðar er ekkert erfitt að fá svona svo til ókunnugt fólk í sitt persónulega rými nei þetta er bara mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu þetta er öðruvísi og gaman og hristir saman hópinn og öðruvísi hátíð og við svo sem þekkjumst öll hérna í kring þannig að þetta er mjög gaman við erum bara búnar að hjálpast að hérna í dag smyrja hér einhverjar samlokur og alveg bara gaman að

leit á þetta sem tækifæri til að taka ákveðna áhættu

og vera svona alveg ótengdur mæta yfirleitt er ég með ofboðslega mikið af græjum þó ég sé bara einn að spila en ég ákvað að

og mæta bara með gítar það var bara gaman bara dásamlegt fólk söng með

berir þig öðruvísi að fyrir þennan samsetta hóp heldur en þú myndir alla jafna gera já örugglega sko en maður getur

lært af því maður ætti kannski alltaf að tala bara eins og heima í stofu einhvern veginn ég veit það ekki ég ég er ekki

er gjarnan þannig þegar maður mætir á tónleika með þér að það verður til svona einmitt þessi samhljómur sem þú nefnir svona nánast hálfgerð

þar sem þú ert að kyrja og áhorfendur gjarnan kyrja með þér er það eitthvað sem þú ert að sækjast sérstaklega eftir já ég held það sko ég held reyna að fá fólk til að hlusta aðeins dýpra og svona ég held það kafi líka bara inn í sig held það gleymi sér eða ég geri það líka sko og hérna ég veit það ekki ég hef bara mjög gaman af allri svona

músík og og tónlist svona yfir höfuð eða andlegri músík

bara mjög stoltur yfir að fá að vera með

spilarðu öðruvísi fyrir svona hóp af fólki í svona mikilli nálægð en þú myndir gera kannski á stærra

er alltaf sami rokkapinn sko hvað sérðu svona sem helstu sjarmerandi fletina við þessa hátíð það er þessi nálgun sem þú varst að tala um og tala nú ekki um að þetta skuli vera svona á færeysku formi af því að ég er nú hálfur Færeyingur og þykir það ekki leiðinlegt að vera líka fulltrúi minnar

ég held

sé voða lítið annars staðar að finna